Tilfisyon go, gugnnad nili. Ukiradi ku radio li. <hesitation> Telefon go, wasabi, twitteri, facebooki, telegrami, In malela ton dunial dunia nani khabarka kun ay Khabarka ukele.